اول چرګ پاک کړه او ټوټې یې کړه. یو څه پیاز او هوږه په غوړيو کې سره کړه. چرګ پکې واچوه او لږ يې سور کړه. بیا مساله، زرچوبه، مالګه، او مرچ ور واچوه. اوبه یا رومي ور اضافه کړه. پرې يې ږده چې تر پخېدو پورې ورو ورو واېشي. په پای کې کچالو یا شنه مرچ هم ور واچوه.